Kpugi naa dāp nu’a eebu. Nu ānua m’kɔ kpugi naa dāp nuaeebu, kpugi le’a aba sah óó ere nu ālu teetee lōō nyorne bēē ko sor ō ere kpugi, pya biu neghi ā taanghan. I nyo-éé, pya biu aara nu ālu naa sah su nua; ba su nua, é ō tɔ, ba zaga ō hun, sah üüra lɛɛ dēē, nyorne bēē ko abā nu baa gbi nyor kpugi é āā le ba’ā Nyor-éé li, pya nēē ba lɛɛra pyanwii pɔrɔ akō béé, ba kɔ baa si’a lōō nuh kpugi le’a ba. So, dɛnɛ nu ama yü bu, nua nua pya nēē kɔ kpugi naa dāp yaa eebu nɔɔ kɔ, lō nu yɔ ā sigha sor, kpugi dāp alé bā é nu āā yɔ, e wāā de dɛnɛ nu, waa su kpugi. Nyaan dɛnɛ nu āā tāā, é waa su kpugi dāān yibe nu āā bii, é waa su kpugi nyāā zia, ō su kpugi nyaa dɛnɛ bēē nu but kpugi naa dáp kpoa ō dum, kpungi naa dāp asere. Meh aba nu’ā dāp nua é éébu nɔ, kéré kpungi naa aba, nu anua m’kɔ kpugi, so, nu a-nua sah i ko meh kpugi naa dāp yaa é eebu lō. But lō bu ā ee, é dɛdɛm sor, ō dap lē, kèrè ālu akpó tōr maa é ō ɔn, ō ɔn sāh ā ziuni alōō bu ee. Pya biu ba naa’e nea taaghan; pya biu ba naa’e lu ò tɔ sah wēē nea lāāghan. I ɔɔneh i éé ba kpogha biin lòò, sir é lua tɛɛhyo-ēē ni ba kpogha bün lōō, sor é lua lāa biradēē rakii’a dɛmɛ Ba kpagha ne’a biin lō̄. Lo kpugi naa’o leba, pya bill naa sah sah lughi wéé dōō taaghān éo tɔ sah baghi bün sah kɔ ba é su’é kpungi. Meh aba nu alu eebu kɔ sor ō ere nu waa dē, ō ku tɔ-bari, ō uweyɔ neh àlōō bari, ō taaghān ba bari kɔ bari ā sere ā dum sah, dōō kɔ alo, ole yɛɛ pya ba é mue é bu zua Ō kɔ nee beh bari, kɔ bari a sere rum bu alō neh pya nwii o’bēē māān neh ō dam. Sah dóó kɔ ba a’le sah ba dāb sah tɔɔn. Ā dōō kɔ lo pya nwii é alō bēē māān ayɔlōō naa yo wa, zuu-mia naa yii wa lōō, akobēē bi naa baara, sor o’le é bu alōō lē, adoi kɔ m’bu ā a’bēē ee é dɛdɛn sor, é sor nu naa yɔ āā. Meh dɛnɛ nu’ā āmā nɔ anu’a eebu ā.